Niŋkə nə kə' ən mi tə'ə' nii dan sə niŋkə nii tew enə danə ryə sə yaltə' i kamshe sə sabulu an ani. Ama mi re, ən mi tə'ə' dikə' ryə, mabu gəənuu enu i puu nə ani. Mi re tə'ə' kə' dikə' ryə nii mabu gəə nuu enu dabə i puu nə ani. I mi wanubarubar sabulu daa dəle rə. I kə' i tom nə vul. Mabu gəənubarubar enu ge- nə deŋgə, i fa bə deŋgə dan sə i za abə i gaw paga, paga pa ma sə i kam si yai tə. Wanu i tomnə ani, i katunr' yaltə kən yu kə, law daŋ i yal ə vul. i re re kə unsə ryə i re zɨkə law ay. i kən zanə nə kə, i za i re tokə i kə to. vul ali, dan sə i za i re pe kə' yaltə i nə i re gbukə vul ali re rə mam ryə sə i re pe kə' vul ali, i kən pe i za i re kəy kə pa. i kən kəy pa nə kə vul ali pukətə, reren vakə' mən gawni niŋkə aa danə. Diwani yan sabuluyi enu nijkə' aa zokini yaltə' ani. iza i zakənə yaltə inə, wanu bə aa rey bə kə rə nə yaw inu lan yaw igbay ai pat i ren ren niisəgə mamtər ən ami, ko wanu bə aa re bə kə nə i rə. Niŋkə nə kə, e dəl niŋkə za ɓetəm al al, nə kə', e nə' wanu bə', kamshe ne sabuluyi ani kə sabuluyi bukumsu aw i dary aa 'yalgi ən baa lailai ai, sabuluyi wanka daŋ- i yalgili nə marəm ən gire ai aa dani. aa kə yaltəl kən yūū nə kə', aa re pe kə' sabulu sə mə rew zokənə gə yaltə'. Ma re nɨlə dii ma kəw mam anə səl baf rə ryə ko tasuwal rə ryə, sə mə re pekə kə yaltə ma nə ari mə re zo kə nəgi. Ma zokə yaltə manə ma yarə ka kwtə kyarere. Man nə' mə re luu pa mə re pe kə sabulu mam ninini ay ai, dɨ bini ai sturn mə rew ninəgə mam, dansə ziwakə manə re wokə'. Namya pat i rem wai kə wobini ən ai- nə yaltə' manə nə yaw manu pat netə manə pat ma gokənə, ma wo kyarere.